باش ابقا الطعام ديالك صحي و فنفس الوقت اكون حلو كنصحك انك ديما ضيف واحد المعلقة العسل الحر للاطعمة ديالك سوا كانت فواكه او عصائر او ليصلاد متلا شلايض يمكن ليك تعوض السكر بالعسل الحر و هكا غتكون حافضتي على النضام الصحي ديالك و بنفس الوقت تحتافض على الطعم الحلو اللي كيعجبك١